In gbaa baneu teu nebid muong kadn zong duniya roo neugeura, zong geu pad neu geura, zongeu pad neugeera, zong geu pad neugera, beunuu n kum teu zong seng geu pad na kim, gazah, afganistan, too, keu imm yamb silia, too tin imm pad neugeud nebbid odning tala laa, in bid tala odning bid fala, too aa pad neugeura zong geu pad neugeura, zong giu pad neugeura aa bonou bonou yne teu zong orbun karu zong maiduguri mina bu lod soja bira kaleb pad no? Pad buma zong geu pad bama, zong geu pad buma, nii kum nan deera nii aa sin bum bira yere nii aa sin ina yel, too ina aa ina yee pad ni yeb ko’n ban bu see, neb gbad bid de yeb ko’n bun bu se, neere pad bin ī basa, neere pad bin ī, basa, neere pad bin ī’ m̄au, too zongna n kumwa seng dungneu geu danbu odning geu bin daaga, sengnu dan dan geu bura be’n gau da ma ina ra ma’n neu pad ni saa bu ja’ neugeuro, bu za’ neugeura, too, taa teu sin in bira yeo aa na, beuneu ban lee ma’ni, ina ban ma’n neu gau bon bidn veneb fagnbeya bom dan ku in bira Ina ambu ga reu n paa nenn neu uleureu si, ina ambu ga reu n ka’si, ina ambu ga reu n ke’si, too ko n da nii, n leu ya zed deungneu geu zed naara deungneu geu too bura in ma’na, bu ma’u geu ko n liima n bid kunu n lii sin maa n sim kanu bembu aa maa dole seboh mu ma’a, ma neugeud neu’na, maa ma’ n kin, n ma’si, fad deu sin ina bira yee pina zong duniya, too in bira beu kaam neu boo bin ka’ke ned gbad birau bu teu in bira kura ireun laa lum birau laa obbu lmum nudea ulepores, laa bid tal bu odningna, too yeb ningna vedna sin neu, tal bu odningua tal bu odningna, yee pad teu sin neugeura yee aa naa baa sitn kunu, ina ban ma’n neu geu neb gbaad bid baa pan bu piraa boo daa kin in bira ma’n beya, neu geud zum neu’n beyo neugeud aa bin in ningn ma ga, suu bin in ningn ma naago. Too, beuneu amgu n neng gbaaroa n teu neugeud neu’na n teu soja bid tum beu geu n do neugeud neuona tal bureu bu kin lora, yebba bira daa bonu reu bura ma’n la, budaa yebbireu booni, bu daa keem mi boora, bu daa odual bai booru, amko n neng gbaaraa n teu leun yilu, zong tebkee nu seng geu pad, too n teu lern n teu man zangna seng geu pad sensel veneb suig bina reu ba ma’n kansi baa ī’n odningna, baa ī’n odningn keu neena bin ī’ binneu kin, too areu inin ma’n teu beu, bin ma’n see. Ina bin bobm me seng geu pad nee re pad ī geu, maa don oo kunu wabkee deru oo kum nyil kee, sensel, baa man si baa man si, baa beu in bira dan bu geu lee, bin veneb nyena baa veneba bu yoo ehh, bu yaa am sunu in bira bu ma’ yoo sonse, ndaa bu kunu, suk n nye’ bu kunu, n pī’ bu kpensela baa daa keun in kam bira ma’n beya, od kam da bee ma’ni, ma’ bireun ga, neere pad au, au, ina bin īreu se to bin bobba, neere pad ina bin ī’reu seto bin bobba, too areu bilga baa ma’n si, baa ma’n si mia ban ma’n neu geu ban sitkee pī’na keu odningna, bam sitkee pīnaa keu odningna, bam ma’n si, neugeura, zong na ba, neugeura zongna ba bumo, au, buma au, buma au, boo bunu teu lee gu bum maa zong duniya pad zong yeba, beu ndaa koo congo duu buma congo dii buma, zongn south africa lankee uleureu se too ī yaa nigeria reu maa ban beu geu nunga, zong geu pad nengeera zong geu pad neugeura, soo ina baa ma’nneu geu ban veneb nyem oo dang bin ku in bira ma’n beya, neba bin booreu reu, obina bani bani sin boni kii naa, neb gbaad bira geu in mingn ulalbu see, nyama ina kad nulangeela reu boo nou bureu em yeb gbaaru beuba, bura loin daan zong bone ru, boo bu gab aa bira sī, boo bu pal yebo bid makanta tek zangneu? Yebo bid teu makantanu ganu. Gabn bu ina teu man bin yere kanī geu wundu geu ina reu daa ɓidna bini sisu, birayi geu bira bin lodn geu yebbid teu pad, bu pal yebbo makaranta gbaanu boo ko zogeu ga ba em zongna ba zogeu ga bu em zongna ba pad yere bu nuu taa, too ina ban ma’n neu geu ni, sengna nea ruga yaa boo lebin kunu boo pī’ bin ina kini, pī’ bin ina kini, too ī deereu kunu obu gu ina bu ī’ reu aa, bu ī’reu geu au in liin bu oo kun ka’keu yebba, bu ī’ neugeud sel, bu ī’ alsel see, kumbeye kiin, ci geu beunu wunda geu īna ma- bini kan geu i’ kum zongn ga nuu ira bu keun daana, too ira bu daan nuu ira bu keun daana, too ira bu daan neugeuru, ira bu daam alselu, buu ī’ sel, ī za’ ƙun zong bi ī see, too nee n baa ya, ehh wundu man ma’re, too aa n ban setn daa yebba wundu geu mu’ī’geu alsel pii in ula reu geu ī ma’mu inau, baa ma’n lee, ī sitnu ku, too shikenan, kab kab kab ko nyanin ma’na, ina maī’ kam geu boo si’ bin ku, bid gbad dai yil ulal geu neb gbadra, too ina reu maī kan boo bura yil ulalgeu neb laa bu tal bura, too nea n za’ neugeu reu boo, taa, butu kun lo’na n kum yaa na bud ba’na too n bai bin neun neu na taa baran keun lo’ro, taa bu lo’n neu loo na yebn bid daan beeru, na ligeu ambu deun booru too boneu pira geu lee pira geu ina bai ma’n neu geu bai yil ulal odba, bin pad bam yil ulal odba, ban ma’n ina ban ma’n neu geu pad. Ban ma’n ina ban ma’n neu pad neb gbaad bid deu bu soreu ka’an geu baa ban to nyammeu bu bai sini, bu bai bu i mi yee see, ei ko i sam bu ī see, ei ko i bu sam, ban daan bu si ba ko n, ban dan bu si ban dan bu si, dole-dole nengna ma ineu kanii baa si’n neu ku, neagna na ineu kani baa sin neu ku, too n be’ kan sin geu bilga bin banma sengeu pad ban ma’n la’m ngm veneb tu furu bin kum shinu ma’i- kam pad ina reu songa, bani sin gboke reu boba, gboke reu teu abin yilu geu yebbi bira, obin ko doole na veu’n gbaara neu yebbid in liin beu keun saa na, na bu gamtee kim saana, seng geu bin bia’ i-na singu, songa, i-n ban ma’n beuneu reu gu baa ulal yil odba baa kum soom keu nebbid feu pad neba reu bu za’ ya ab yai- obin singe, a’a, obu geu meigeu bu baiyi kaam geu, ti’ bu paciyi zong gbaanu kaa kin geu wundu gu i-‘ ma’bu kim, wundu gu i- ma’ ba’ kin, keena i- ma’bu kin, njageu bu i- see, ina bu i- reu geu bu i, nengnau nee ehh beya teu in ma’n neu too bu i-‘ nengnan to nengna reu ko ere bu pan sin zongna reu ba ina neu bu ma’n geu aba ulundu reu geu au, na ma’in geu abu wundu reu geu au, bu i- in ningma see too nee ko teu ban ehh maa mu i-‘ya makeun ma’na too feu neb soon be geu re, ban neu dan pin ba wuure bid dan begu be neb kaam bira kpangna, vagsa to kaam neu singa, amko n gbi-‘a nuu bu noo, ba nyem baa binda aa le-gu paa yoo dam bin keun kiinada bin neb soon pi-‘na neb soon bira Neb soon bira aa bur akum neureu roo singu, aa boo aa neb gbaad bin bira dil yee kin bu ma’ bin ni-? Ina bin teu kum yoo, ina bin teu buro bun teu be n yoo in liin beu bo leb n ban in liin beu ga, in liin beu lebn ban in liin beu ga, ma n ban nii ga amma boo geu ni kum bu teu kune ga, see ligu zum bid wetel beya, ligeu zum bid uleul beya, kalu kalu dun naareu bid ka’ke ka’ke teu taa geu nau, obin geu zongno bera emmi pad bin em geu duma fug-fug-fug-fug ammingn ma bin geu naa ses, amma zongno dia ko obina ke’ bin pan bu sin uleura, soo ina ban ma’n ulundu reu geu, wundu nebbid yaaya ban ina ma’n geu baa sel sin aba sel sina ban pan ina zong bira bub a sel sina singu bin selsin geu seng geu bad ban kum gboke rug aa aa ye kin, seng geu pad ban kunu gboke nu, too, gboke yere hal ban dan yabi neu yebbid bid dan gbokeru uleureu kaa kin, songa, too aa dug keu naa roo, nebena ina in ningn in nyeunbeya, neu reu kaa kin, songa, too aa dug keu naa roo, nebara ina in ningn in nyeunbeya, nee reu in ma’n geu, ma’n ina yere ga sefo n pi’ bin in aiyo ya, sefo n pi’ bin in ya, n pi’u in maa da ban ina n pi’ bin yere deungse, see n zong kunu n ma- kimi, n ma’ kimi, n ma’ kini, gam nii pad ī‘ yere n paa yere boo pi’n inra yere ga, too za’ dan neu buuru. Too oo ko teu ema teu lamke oo ran kina, amko n teu leun buru nuu yel feng-feng, in ming ma n geu naasee, too, doora ko amma ti’n pau sin zangna yere ba, too m-a ban ma’n neu geu mu i-‘ beuneu i-na ya bīī kan geu nebbira ba egbu ku nee baaya ehh magu seto n po mu īni kin, ma pin geu, ma pī’n ma yee geu na ma’n geu mī? Maama mu saa feu keeunu mu keu naase, bang ban be muong kpangu nyedke nunu, maa ma muku naaseu, too ma n saa yere, n bob, mu pī’ga, n be saayi geu n be daan sin gu, too neb gbaad bid kin geu on aa bu kunu, maa neo yaa mu sunnu oo ma’mu ina yoo geu ba see maa pī’ bin kimi, too maako mugeu naasa, maa ma’ lee? Mu yaa feu am sunu gbaro n teu keu naa gu n piu, bid mu bobi min gan pi’na, gbaara duu kin deera daa kun yan ala, bin ma’ n kam singu, ina reu daa binga, ina reu daa yeba yee ga har teu kum teu kaani seng geu pad, daa yeba yee ge, singu beeneu yeu neb gbaaro neba geu nareu ni bid nuu ireu sin yaa na bu reu sin ke’n yebbid neu, too yebbil ko beu yoo n keu naaseu, naako teun laa pa’na, nma kimi, n ma’ kini, n pi’a ina kim, n pi’a ina kin man suuna, ma gaa teu yel yere pad neb in bu birau, bura sin ina yee ma’ naa bin neb buud beu bira geu in ningn ma bin geu naaseu nong bin teu in liin beu saana boogen Haba mī ī geu daa oo kum obin mu, mii geu pad daa boo be’ obin noo, nīz’ geu pad daa boo be obin nou, too kam yee bura bam nen oo ma ining nau, ma’ga ko see bid da ke’a neb bud be bid deu nen kun ya lii tau, da ke’ neb buud be bid nau lii tau, lii fa ina yerou, too neb buud be ko ma’i kan geu bu daa bin buru seng geu pad. Bu daa bin bunu seng geu pad, too ina ban ma’n buneu reu geu, elii baa neu bu kin geu kpengsel kpengsel, nuu keu nua, ban ban ai maageu mu ma kinga mu mai geu bura mun ko ke’na, ko boo ke’mu ku, n vareu na sin vadn dugeu, ko ko bu ke’neu ke’ke reu daa dugn ambu nii, ko boo ke mu ke, n baa bu naanu-nunru, ina a n teu ma’n yere sense mu pā’n ga ka ii geu n ma’mu inasi, too pi’n ga ka ii geu n ma’mu inasi, too ban liin lumu kan geu burakin daana, sengu bu daa ina yere ga sengu pad haa ben em mumu kaaye kini.